Inni' olo-olo nu' bangi'a na nganu di' injo' pertama injo' cicca' cicca' injo' sambangi' biasa bangi' pi nangsulu', re' pa lampu kah injo' samang re' lampu e' lohe' to' kunjo' burung-burung, na kanre to' kunjo' e' lohe ko mange' burung-burung, jadi kunjo' kulle nganre' maeng' injo' re' dikua' pa'niki, injo' pa'niki ya memang iya banging' minto'pi nangsulu kah, samang' nganu' tala ngitte' matanna kunjo' mae' ri' poko' kaju'a a' nganu a'ttakke'. e' injo' bah e' <hesitation> e' apa isse' injo arengna e' <noise> pa'nikia e' banging' pi' na lampa' boja anu' kah injo' sammangian' re' lalette', jadi apa injo' anua' pada to'ji palukka' do' saat' banging'ki na gio', injo' asua' pole' pada to' injo' nu nganua' sua', asu' kulle' to'ji nganu' sebenarna' usse' allo' na gio' tapi samang' banging' iya sambarang intu' nu anu asua' tapi hoja' kanre', a' lampa to' mi a ta'biasa lampa to' mi nganre' jangang'mo, e' injo' pole asua' nu' ta' biasa injo' sa'banging' gassing' allollong' do', e' lohe na itte', injo' gitte' anua' nakukuheang', ko'e rie' injo' anu na itte' injo' sosso'mallolongi, atau samang' re' tau' na itte' atau palukka' e' bahi' injo' pole bahi' ya sambanging'i, bangi'i pi injo' na anu Kah sambangia' anre' la ngitte', injo' pada lampa' nganre, nampa' nganu' e' batara, e' injo' mi kulle' bahi' ya, gassing' manra'-manraki' lamung'-lamung' e' kemudian injo', burung hantu injo' jangang'-jangang' anua na kua' taua' nu lompo' matanna' lompo' ulunna, nampa' nu' la'mu kamuru'na, injo' sulu injo' moncong' na ansulu', ta injo' pole ta' biasa battu'pi injo' nangsulu' kah nakua' e'parakanga bede', e' kunjo' na' attu' na kua' mi injo' kapang taua' na kua' injo' maranganna tau' nangkua' injo' burung hantua', e' apa jangang-jangang' anua' na dikua' poppo', injo' nu dikua' to' toa' ri kamponga' e' buroto', itu buroto' ya kah banging' minto' pi ya nangsulu kah samang' banging iya kah, lohe' sassang to' jadi kunjo' meki injo' apalagi samang, anre' to' mo' anunna, apalagi samang ko injo' ri anua', kang mi injo boroto' berkembang biak di anua' raha di ere'a, sama re' mi injo' ember-embere nu nganu', nu injo' mangerea' kunjo' mi njo nganu a'bajao anjari boroto'i, injo' samang boroto'i, nu' anu bua-buangan' njo' pole boroto' are' mo do', samanga ngikki'i nu passe', a' olaki' pole ere' pale nu sikali ngokko' iya ta' biasa anre mo na kulle' kindra' mo